Nondi yindia adi yamaro ku kuwuren kereyo, ku nondi yal yernea daan yammaro towu kereyo. Ayi kanaa ašir kanaa nun kamma kowudaye adi? Yamma layi tartei, yamma layi jewadi, yamma layi kla tar klangedearo ngayi ngaayo, nondi kla tar kattedearo ngayi bo, gado ye bo tartuno ye bo adi, ayi aširngu? Aširnga adi, adi širnga fandia ca jowuro wuyi keraku, ayimia nin kamma jil kowundaa adi ngufuro bo diaye woli, sobowu adi nangando, ašir kanaa nondi nun kamma kanaa katten kedoya adi kayi sanduwa jowuro ngla, nin kamma kowunda adi wuyi jewuro hardiwuku, jowuro ngidanina klaniro zaawu. Dayi kanaa kamma di, yamma layi kanaa jamangede toku kla tar cede kuru tarteye kuru saa la tea meyo zatto sollotei kammatei, do nondi kanaa kammawutuna kammawutonan ngayan kla tar kuwudo ye bo settuno kure mewuno ye bo adidi ayi aširngu? Ayimia kanaa awo adiye jilinga adi ndinan nguwuro wakayi bo Awo adi nangando, wuyi kanaa nondiwa konjoro, nin kamma kowudo adi, ndeyed kanaa nin kamma da adi ronowu akedo kuruwuro kotto, ndeyedi hal fin? Kayi kanaa kammanguwa, royi kanaa kodaye di nguwufuro tei adiye wašinga tammea sedeye? A la ilim la kanaa adiye ñonowungu la kammayi sede, ayimia awo di kanaa jowuro muhim, kayi kammangun toku callo kindea adi awo adi awo mattia da tiwo. Sobowu adi nangando, adiye aširnga nondi kanaa, nun kammanda fudu ronowo kuwururo kedaye adi, kam kanaa ngedeaye ngayo wašia adi yodona̧̧̧ nin kamma di, kondayedo kalkallo, nun saadi̧̧̧̧̧̧̧̧̧̧̧̧̧̧̧̧̧̧̧̧̧̧̧̧̧̧̧̧̧̧ Ndinan awo jowuro muhim, ayimia kam saa tenu di, awongu la retanga bo ayimia, kam furayirina bo kam tiro waši cinaye bo, kam tiro awo la wakayiria, akediro ndako dayi teyi diyeinaye bo, kamma tamea awo la wakanjiria yuwu ni ndako teyi dayi, klanumun kuro, lamarnuma lamarnum wakayaye teyi ndoku ndokonuman dayi diyeyi, sobowu adi nangando kam adi jowuro muhim šori la tamea ko, kamma tambua kotula, ayimia kamma di šorinu, šorianun šoriaá šoriaà di jowuro muhim, ayimia kanaa awo la walla kotula la ñadinayediwa, kamma tamia kammayi dallo njiki. Sobowu adi nangando, kamma di jowuro muhim, nin kamma kowuda di dowofo ndina akedo ngufuro wakayi.